און א וועלט ווי עי איי האט איבערגענומען די מענטשליכע פארשטאנד. איך האלט נישט פון דעם. ס'איז נישט א גוטע זאך. <hesitation> יא, עי איי העלפט ארויס מענטשן. אבער ממש איבערצונעמען די מענטשן. דאס איז גאר נישט א גוטע זאך. און דאס העלפט נישט פאר די מענטשהייט.